Kan parap e’ek pakai telepon ceh nan ek telepon um anak e’ek supaya anak e’ek lek e’ek dong Sik nei

Mau ek pernah wet naan-naan alut ianah alut aaa alut aaa an lun kampung, alut aaa mutu, alut aaa spitbod, alut aaa ketinting, nan nonoh dut alut an an amai pakai dong kampung.

Nok lem lun ek nai, nok paling wei' laan ek yanah aa mai aa nap awit

Maw am ek lek mai nyen sapz' nah tabei, peei wei laan ek nyer nah kai lun ntap-ntap yah nan arai mai marang supaya lun wei laan nyer yah

Ee kai arai malan adiu kan kai arai loe' loe' malan ai nyen nyen arai kan, am arai le alin nah adiu, ko'duet nong dei saja yeh le' arai.

Arai Aa..arai Wei ma'ew brul arai Dan nnal non nok wei wan brul arai

jadi cara ek seu' laeu weik nei ianah aa mesti ek belajar erat nah lem lun nok weik lek nonoh teh lem lun nok aa nok lebih weik erat ek supaya ek parap belajar erat ngan deh

um langet um kai yeh melam nah dien la’ toq. Nah um nah um tuju nah um erti yeh um. kai yeh melam ai nah yeh um nah yeh madei dien la’ toq.

Lem ma' adieu aa lem aweeng amai nai nan, si luen nok mral parap ngatoel ngan wei aa aro' aweeng aa wei nguei ngan wei aa maju.

Mau lok nok nan arai mabel lem aweng amai ngai, am amai wan internet telepon non nonoh lem aweng amai ngai, dei nan arai mabel kai arai maet ai am arai parap turun mai saot wai.

um dong lem aweeng amai ngai um nan masa um sieu plo' nan jugak masa sieu hnep. Mau nah

Na..nan..nan arang nok an lun tam lun Sa'ban, yah nah arang, biasa nok an Orang Ulu yah dei, nah biasa biasa an Sa'ban. Am yah adiu erat ngan bangsa bangsa engkan, Orang Ulu dan Sa'pe pah nonoh tah Sa'pe nok an lun um ntap um bangsa Orang Ulu nai am yah engkan. um. Sa'pe um um biasa Lun Kenyah, Lun Kayan an deh pakai tah Sa'pe nok nah, nah an amai pakai

hnau ek sik uji sekola wan anak anak adik ianeh perlu abin deh mesti tam lak nal aa kemampuan kebolehan anak anak tam sebelum deh meningkat ke peringkat yang seterusnya lah aa nonoh dut yeh aa mesti deh nan uji supaya tam lek aa kekuatan deh

aa lem siu anak ek aa arok man hgui lem keluarga nah sik rah rah nok arok on amei ntau lem siu anak

Memang nan aa ke aa kelajaan arok program nok aa weik weik weik wan aa wan wan arai amai la abin ndeh, abin kerajaan arok lok program program nok bantu aa bantu lun miskin bantu aa anak-anak nok am aa parap mai sekola beltak, lok program nok an aa kerajaan nai nok lak laben hneu rakyat atau bangsa-bangsa amai mei aa peringkat nok beltak

Lem arai cuti, arai pelan arai nok nan arai weik laan arai lak mai, lak mai nal tana singapore ndeh pah. kai sik masa arai parap cuti lak mai nal tana singapore arai abei kai arai parap sing ai.

Siu hnai pelabi yah ndin.mai lak alam nai ena wei siu ai, mai lak alam nai lak ndin tah yah breu.

lun ma mral alam alam dei \] lun ma mral alam alam dei weik lek deh ntap sape neh nok la'an amei ma anak anak noi la'an amei nyel weik lek deh arok nok an an deh ntap nah arok sape ai

Lem aweeng amai nai nan aa lem kampung nan nok masiu masiu ret' nan masiu masiu wei', masiu pa'au. Aa nah nok biasa on amai lem raeng amai.

Kai arei lak lek hmeu nok parep arei emau ai on arei menot yeh ngen lun mak emral ai madeik arei dei peh lek arei atol yeh lek arei elong yeh dei teh arei parap maat yeh nonah dut emau lun sa’aban ai

Aa.. Langoi kai arai lak mei yuk' lem peik ngai, kai arai lak mai dong mai lem bilem parap arai langoi, langoi mai sik ngai mai sikpah laan arai, dong lem peik ngai parap arai langoi. Supaya weik lek arai langoi weik laan arai langoi am arai param. Kerna dong lem bilem nah memang arai lak langoi nah eh.. anok arai supaya arai selamat erat nah param lem peik'

Aaa lem masa nai, aaa aaa lem anak-anak adi anak aa nok alak uji leman parap nai-nai, aaa mung-mung deh aaa wei' wei' dan Lulu's mung aaa nan meningkat nonoh.

Sungneu nok pelabi ra' atau nok pelabi brung lem budaya amai lun Saban nai, sungneu Kaleng wan hrong endeh pah. Kaleng wan hrong nah wan bilut yah hlut hlut yah mai yang langet ngai tau toh' yah arai wan tanah ai tau belseng siu yah hnet wan tanah ai deh pah.

Lem jaman hnai nai lo' anak anak breu' nok mileh mileh dan wei' leh' ngatol lun deh maya nok ee lun noi aaa am kedut lun alam dei.

Lem lun eek, kalau eek aa.. pi rah lak jadi gorok nok weik lek, gorok nok weik lek ngatol lem aweng amai.

Nyen nok nan amai anak-anak lem mung nga nan parti lem mak adeu , marang, marang adeu, marang hlong, menani, aro anok nan lirau lun, lok naan nyen, poco-poco nonoh dut

Lem linat amai nai, aa lem sul nok lemale nan aa bidan-bidan nok aa laeu'-laeu' sul wan anak, lem nok parap aa belaweng dengan wei'.

Maw, cak ek alam dei ek laksem ai tau mai narai malan-malan dong luar ngai mai nnal jintoon nok adiik-adiik, nok belseng-belseng yang langet nok ilap-ilap nah laen arai lem arai anak ciik alam arai wei laan nnal nah

Nai lem ayo telepon bimbit, kai arai mai loe seeh ngai, am lain telepon wei ngai. Kai arai la’ emeu luen, nnuong telefon arai am wan lain, am tah arai parap emeu nah luen. Adi’ am tah gunah arai wan telefon nah

Al parap an gunah lem lun tung siu ianah yah prap aaa aaa aro' tam tooi lako' supaya tam prap tooi engko lako ai nah dung an ee jam lun maon.

In this place where we live, sometimes he is good and sometimes he is dack

lun mbral aa madei', madei lem ayo' lun, lem ayo' aa lun arai tau, supaya arai nai maya hmeu deh maya arok nok wei' supaya lun arai lem tau aa lun arai wei aa lem siu ma piak tau

Bul sik paling weik laan e’ek emlung ai yeh neh bul kebaya

Lem ayo' la' mabit nai pi yah Arai lak mabit sik anok n'lun Parap te arai la' mbrai sewa yah lok, eyy parap tah lei hneh la' mbrai noknah on arai mabit, dei tah arai parap mabit noknah

Tam parap le' anak nok dong skola wei' yadat deh nah, anak ma nah ,esti deh wei' maya hmeu goro' hmeu lun wan deh, nonoh tah breu wei', wei' laan deh ,ai tempun um nonoh dut anak ma' wei', adat nok wei' um um maya' um nok on lun ngan atau nok parap an tam deh um tam pakai lem lun lem masa deh parap arai

kai ceh la' meto lem pasal bong ma', am arai eek dei bajet lun lem ma lun ngai pah, am tah arai le' papah dut plaben lun nah ngai, nah am arai parap lek nah

Si hnok plenok ngan plabi wik wan ek, lem tat hmak nan taak hmak nan wik nan buluh, wik nan aa arai, aa arai aa am arai aaa kira aa et laan sii' breu, sii breu' mrai dorongan sii' breu, aa nonoh dut tam hnok tam lem hmak tam ai

Lem aweng amai nei nan um pi um parap mlei mlei barang nan tukar tukar ligit noi lem aweng amai

Mau, kerja lem arai sekola alam kerja nok ncedt-nceet ai arai mai mpaang deu, mai lamu’ arai lem maq sekola ai alam nah nok nceet-nceet le’ arai lem arai adiek alam dong lem maq sekola ngai

Nyen si wei' eu la'an ek nal ai, ianah aaa nyen minat abet wan satad.

Sungneu nok an arai nyer patau-patau lem arai ceek alam deh madei arai aro sungneu beladin deeh sungneu sunghlet nah an-an deh mak mral madei narai alam

Mau, lem tak' ma' eek ya'nah plabi' ya'nah bajet lem tak' ma' cukup plaben la abin ndeh abin eek pernah jadi kok si' lemluen nok kerja wan perintah ngan nonoh tah awan ya'nah kerja wan perintah sebelum nai.

Lem ayoq arai la’ papuq ngan si’ duktun dong lem aweng amai nai mesti arai la’ mai papuq nah deeh kira bruel arai menot eed arai nah deeh pah dei tah deeh le’ papah duet non eed arai

Erau si paling wei ai yah'nah lem si' laak nan'si erau Krismas nah erau si paling wei lem aweeng amai.

Seni no'k la'an eek ai yeh neh arang lun orang ulu atau lun sa'ban abin deh cukup pakaian nok an deh pakai kai deh mai marang

Kai arei lak, la’au we’ik arei. An arei ma’au we’ik-we’ik lun arei, on arei ma’au anok on arei. On arei jaga kerja arei, jaga tah adat arei peh. Dei teh arei parap we’ik

Hlung si wei pipi lak ,nok pi aro ek mlung yah nah, hlung mlung mat bul arang lun saban

eek nal longdeu adin yah Wei Salah, nah nok an eek nal wei laan

Kai arai la’ nnal duet lem weeh ayoq nyien nai, wei yeh nyien luen loe’, wei yeh nyien hloong. Kai nyien loe’ ai wei ramai luen, wei …wei aa.. eraau-eraau luen. Kai yeh loong-loong ai si’ nkan tah yeh am yeh pahaat

Lem arai breu, yenah mesti arai cukup pelajaran supaya arai parap kap belanja arai mlun. Otak arai pi mral, yenah wan awan, wan anak arai nai, anak arai cukuplah belanja anak arai supaya arai parap mlun ngan weik mlun dengan senang, semasa arai wan keluarga.

na'an dagang nok pi arok ek ai ialah dagang aa barang barang nok nan nok mlai mlai nok barang kantin

Pu’un pu’un e’ek wan telepon nei alem peh yal pipi arei Sik telepon ai am arei pi lek yeh am arei papah dut lek pakai yeh peh anok nan arei am lek yeh anok nan yal pipi arei met yeh Ken hnei weik lek arei met yeh peh

Kai arai mai pei' selalu yah arai nai lah' mai yeu' lah mai hrop, lah mai nap awit, lah mai mru' bul, nah dung nyeh.

Ek madei nah toyang ek nok adiu ai supaya deh wei aro-aro nok wei lem nan deh ngai llan lem lun nok hngui ndeh lem nan deh ai hngui ai

Lem pasal langoi nai tah yeh, kai arai langoi lem pei nok mawal i , kan tah brau yh, kan tah rasa yh kai arai langoi lem takong sik engkan tah yeh am yeh pahat,

Cuti nok wei' la'an ek ai, cuti cuti sekolah, parap arai mai, mai mai mai malan malan sipah la'an arai mai mayah' aaa mai maya' lun ngan arai, mai maya' aaa taman hnan arai, aren arai, aa lem masa cuti nah. Dan hmung ngan ngan lun lun ngan arai, dan wei' eee ko'dut nah nok nan arai wei' la'an ai abin papu' abin adin arai am papu' jadi suti nah, masa suti nah arai parap papu' ngan lun ngan arai, lun lun aaa leun ngan adiu arai, nok nan arai am parap papu' ai. Dei' nah arai wei' la'an nah cuti cuti aa deung laklah, nah paling adeu' cuti.

Nok lek ek i lem pea'lan lem alin mei pawagam, dong neh galak yh nah lok lemlun mei wet anak wet sempun mei wet toyang-toyang deh mei nal lem pawagam

Deik deik naan nok nan nok berkhasiat ai ialah selalu aa.. nok nan e’ek hrol a’al bayam ngen aa.. re’et atak

Lem nnau eek aa.. papah duet lem sieu hnai maa ee..teknologi ee… yeh nah menye… menyebar aa..pesanan nok wei yeh nah lem ee… teknologi

lem hnau ek otak ceh am wan pengetahuan otak ceh am wan pelajaran am amei parap um arok dagang nei abin deh am nan mesti nan pengetahuan ceh dei mesti nan hnau um pelajaran arai dei dei teh arai parap arok um dagang nai